Ami nsem iko itu, ntak mmade ndisem iko itie, nkedikud baba mmi esemde. Baba mmi ekebode otu ete nsie, mme ete eto nsie, mmo esem, ami ndikiene nsem, enem ndisem. Itie kied eke nkaka nsem itu siak edide iko o, iko mme mbin mtia oko edi iko nnyin ibodebo idihe usem nnyin ke edi, ọkpọsuk edi nte edide ima idide iko edi kpukpru iko mmowu ọdiọñọde ndinka beto ana ntiñ kaña iko itu owu ọdiọñọ ke owu eke otu itie, tip tip itu, owu ikip uto iko oro ana ọdiọño ke otu itie nte nte o and mkpo oro ono inñ odudu ke mtin emi and nsuk nka isi nditiñ oro, ntak edi oro mkpede ndito ndọhọñ ndito mmi ikpep usem nnyin eke k'usem nnyin eke afam.